في أحد الأيام، كان هناك شبح يخاف من الظلام. بالرغم من أنه كان يقدر يطفّي الأنوار ويختفي، إلا إنه كان يشعر بالخوف في الأماكن المظلمة. حاول الشبح يواجه خوفه، فقرر إنه يروح لمغارة قديمة ظنًا إنه هناك راح يقدر يلاقي السلام الداخلي.